قبل ما تشري سيارة و لا دراجه لازم تتأكد قبل من الإطارات و العجلات و شوف شحال راهي ماشيه إذا <hesitation> الأسلاك نتاعها في حالة جيده، إذا كانت غير مستعمله <hesitation> كثيرا و تأكد منها.